Dokam lesdi toi on yidi on yaha? Ndai on wartata to on dilli? Ngam min yida on dilla on neba, min yelwan mon masin.